Dopu chiddu chi si vidi nta lu munnu, a sta dumanna dicu un granni SI! Pirchì nta stu munnu c'è troppu genti ricchi sfunnati e autri tantu morti di fami. Chista pi mia è na grossa ngiustizia ed è puru mutivu di li tanti guerri chi succedinu pirchì, comu dicia me patri, la sciarra è sempri pi la cutra.